Malaka Sultaniit Laamu diina Islaama ngu wañngiti hakkunde duuɓu ujunere goo e teemeɗɗe nayi e ɗiɗi yaago duuɓu ujunere goo e caɓɓe teemeɗɗe jowi e sappo e goo.